Pues ëch ultimo dun tën ka'ay, este <hesitation> yë dun xa'ajpë sopa, yë ëch dun jawi'in jue nuk at'suk nuk apëkëy yë cebolla, tët's jë ko'on, jadunt's yë, je on nyak anbëkyë je'e më ëch adyunayën jadunch je'e cebolla jawi'in nyaj kay, jadunt's je sopa nyak kuxi'itë, në ko'o jedun kyëy jadun dun kap min kapë xëp në ko'o dun kyëxëknë në ko'o dun yajxon të tyët's manytë ëch jedun ko'o nyaj kutëmnë, jadunt's ëch jak yaj mëxodotëy y në ko'o jedun i'ixë në ko'o je ko'on yajxon të kyukëwëy manytë je në naj kutemnë jadun jedun nyak ijnë wën du iukë këy o p¨]e kaj jue je nyaj kuxëb, je a'ax dun nyënëmbyë akxa'aj o pë kaj papa jadut's dun kyëne, manich dun nëkxë kanyë.